La piüma al e faita ën plastica e pöi ëndrinta a ie ancura ën cilindro e ëndrinta al cilindro a ie d'ënciostr e pöi al a 'na punta dë metal ch'a permèt a l'ënciostr dë dë calé fora e andé a bütese sël föi